أول وظيفة لي كانت مساعد في مكتبة .كنت أساعد في تنظيم الكتب ،ومساعدة الزوار في العثور علي المواد ،وأستمتعت بهذه الوظيفة ،لأنها كانت هادئة وتمنحني فرصة للقراءة ،كانت تجربة بصراحة مريحة ،وحبيت البيئة المحيطة بالكتب والمعرفة.